الرياضات التي تتطلب أكثر قوة بدنية تشمل رفع الاثقال سريع ركوب الدراجات السباحة السريعة أما الرياضات التى تتطلب أقل أقل قوة بدنية مثل الجولف لعبة البولانج أو بعض أنواع رياضات الرمى مثل الرماية حيث تركز على أكثر مهارات الدقة